अपना घौर मा पालतो जानवर रेड़ परकार ना छे गाए छे। डूबो छे <hesitation> कुत्रो छे सेशलियो अले। <hesitation> काई मीट्टु कव छे हुरियो चेहो छे। सब मा अलग अलग समय पर अलग अलग जानवर घौर। मा आउता जाता रहे कि पालतो जानवर काई लग समय। तक रहे काई लग घासे जाए मांजरो छे ते भी ते कुत्रो ती। ज़्यादर लगाव रहे कि कुतरो एक वफादार जानवर छे। आर घरा मां काम देवें रखवाली करे घरान छे राउता। मानजरे छै मंजरें भी गहरे प्रेम भाव भी रहे घर म।